شوف هو التعلم ديال كفاش تركب بيكالا صعيب شي شوية ولكن الى تبعتي واحد الطرق استراتيجية غتعلم شوي بشوية اول حاجة خاصك تركب بطريقة مستقيمة او تحاول تشد التوازن ديالك باش مطيحش لا اليمين لا على الشمال ديالك او تحاول تشوف بعيد او تحرك هداك سميتو البيدال شوية بشوية او دير واحد التوازن او اهم حاجة تزول الحوف او تقول بان غادي نقدر نعمل ديك الحاجة تقدر طيح المرة لولى المرة الثانية ولكن غتكمل غتعلم في النهاية